Imprimanty, io dia soratra agnatinà ordinatera nosoratan'ny tagnan-tegna, dia tianao avoaka zany izy hanzary karaha boky dia misy raha ampiasana ananzy a mi- maro karazagna zany fombafomban-draha amoahana ananjy akeo dia tafavoaka igny dia misoratra aminà taratasy dia azo vakiana karaha boky avy akeo.